रुख विरुवाहरु चाई मौसम अनुसार माटो अनुसार चाइ हुर्किने अद्दा छन् । बढ्ढे अद्दा छन् । तेसइगरिकन ठाउँ अनुसार चाइ रुख विरुवा हुने अद्दा छन् । अब चिसो ठाउँमा हुने रुख विरुवाहरु तेइ अनुसारका हुना छन् । अँ अअलिकता गर्मी हुने ठाउँ अथवा घाम हुने ठाउँ तिर तेइ अनुसारका रुख हुना छन् । अझ तल तराइतिर झड्डे हो भने त अझै ठूला ठूला रुख हुना छन् । तराइतिर चाइ सिसम हुन्छ । साल हुन्छ । त्याँ चाइ खैर हुन्छ । यस्ता ठूला ठूला रुख हुन्छन् । अझ तेइ भन्ना माथितिर आउने हो भने पहाडतिर सल्ला हुना छन् । सल्लाका रुख झिक्कै हुना छन् । वाउँछि साज हुनो छ । सिमल हुनोछ । खैर हुनो छ । वाँउछि इण्न्ना छन्, देशी इण्न्ना हुना छन् । वाउँछि रतन् रतनचन्दन हुन्छ । वाउँछि तेसइअ हिमालतिर झाने हो भने तेइ अनुसारका नान्नाना रुख पाइना छन् । बुट्याउन अनुसारका रुख हुना छन् ।